शून्य, अर्ध, एक, डेढ़, दोन, अडीच, तीन। साडे तीन, चार, साडे चार, पांच, साडे पांच, सहा। साडे सहा, सात, साडे सात, आठ, साडे आठ। नऊ, साडे नऊ, दहा, साडे दहा, अकरा। साडे अकरा, बारा, साडे बारा, तेरा, साडे तेरा। चौदहा, साडे चौदहा, पंधरा, साडे पंधरा, आदि।